أكثر شيء طريف حدث في حياتي هو أنه مرة في ليلة من الليالي كنت أسير وحدي و بعد المشيء في الظلام حوالي ميتين كيلومتر ميتين متر إلتقيت بكلب و ذلك الكلب كان أسود و بعد دقائق إختفى ذلك الكلب و ضننت أنه عفريت لكن بعد أن مشيت قليلا وجدت أنه نفس الكلب و بنفس الصوت و بنفس اللون و بعد قليل مشيت كذلك فوجدت فالتقيت بشخص لم أعرف من هو في الأول و لكن وجدت أنه صاحبي و هو من كان يبعث لي ذلك الكلب لكي بخيفني في تلك الليلة.